Sasé saamé surubo san gusonkénéhoom ma: émobilét sén émoto; injé émoto nirégé gahamo gétéhiléén mara yo nang utééy yo; mat ibooj, urubahéén mat iñoow gapoor, éfojitéén mat iñoow busaha, ébagiréén nijuhé apaloom asukatéén néjoow wala bugo gurubo wal gufojiir, niŋariir éjé iguut do niŋa, niŋa jijoow. Yayé écimé nirég caméné émoto; gatéhiléén émoto gukolohaam émobilét mara béŋaroor do apaloom acé jijahoor.